जैसे कि अगर घर पे मेहमान आए वाला हे। त तय रोटी त बांट सकत हस लेकिन सब्जी बर तय दाल म लौकी डाल के सांभर बना सकत हस। आऊ साथ म कोई कचौड़ी बना सकत हस।